Ny volavo; ny volavo da biby mpivoaky aly, gnatony miremby ny hany hohaniny i, sady ny voalavo koa moa raha mataotsy olo ka sady amingaly gnolo tsy miboaky la milamy soa izy mitady ny raha hohaniny amin'igny.